Edunilebo, nenolo anasi meduuebo pana oru oloyayan enatualo ayan abele pana oruopen ana bu ni kpuom obho abele pana oruobeina ileebobho oruologh pana obara iban neru esi narota osioghon ighonesi pana onula oghi osaghoro ednoo obho ana kasioghen ednoo bho abele pana obara <hesitation> pana oghiobi <hesitation> pana ologhayen if ana aliki nologh ayar oh ana uloyh ayan ubele pana oghi obhi ikpor oru o benuogh doki but kana agho kua kana ta ben mini aloyh pana obeni, awasioghon uruole ana tuale abele pana oboro <hesitation> ana swoghon edumobho abehe asimo nedum obho abelu pat oru obelenaan ana ghod kua oma taseri <hesitation> laseri aso nepobho ana odia esugho pana onula oghi ana nula aki Pano obiogho obhogho o obu ilebobho a- a ha bu roihebo bho aroele pana ọru okpogheon, oma kpoghion abelu pana obhioghi <hesitation> to sro bho lokol igan obho oghoroghi noghoroghi obele pana oghi osoalipe obhi oru. pana oghiova okpoho ana ta use afryoro iganobu tonuna aseri pana okeofri anaghol ana tabolo pana obol ana gho ana ta leniol pana ole okuru tobin otuobho ikaraghan obho totobhari ta rounn, ana rubhoro tarouum ezọbho izal aduna pana oghiosi ehobho anata be obho po abele. anasi abehe pana obho ade obho̱ ana agho rema ta baar iraar raar moma ologhi tadebho ana matua logh abehe pana oru ozughiom anuum. ana adighi nahaka owuugh ezobho ana ube nokuru obhe ubele pana oru ozughwm arouum kanem kanem Antazuoghon udurogh, azuoghonm dudule so kwuroy, ho dule azuogh w asouuro okuro obho aseroesi kezouo naar naar uvanyu purekeer nelogh nekehelegh pana nuke haku, anaku ponaboyrio kuru obho pana bul, <hesitation> orurouogho olo ana tabool olo pana obool oteny, okpoki okuan otuana taseghe asan abaon obho pana oseghe osaam tue aseghe mokuru obho abol bhanu ghita doweet molo anaseghe mo kpoki angbool pana oseghe ikpok kiobho obhelon otuonunaan oseghe obelon awony onuma bho aha unaor obho oseghe asam edian na he rouhen